<noise> Na na kini no'ó, danguno xhin ndanó, tedina no kennoté un dukuno yoté xante ta nrekuno no'o iin yuu kano, ñoo taxtono dama no xhin iin yaxii te nindo duté dakeno nruté no dama te dakeno intángui un, namaté inichi ganaté kadanguano xhin gana té na kono damanró konro xakuno xakuno xakuno damano dada akeno takuno ndoté, té dakeno no dama namangua té un taxtuno no palo no iin iin xana taxuno na yixhi.